الحقيقة إني ما أصدق حكاية سوء الحظ، أشوف إننا نقوم بأشياء واجد سيئة. وهاد ما يترتب عليه إنه يحصل لنا أشياء سيئة، بيصير إذا ما قومنا بأشياء سيئة يكون حظنا دايما مثالي ودايم حلو.